شو باش تغلف هديا, ما فيها حد شين, يعني, تاخخد الهديا متاعم, وتجيب ال- بابيي, يبدا مزيان والكل, وتحط الهدية, و <hesitation> على حسب معناها الهدية متاعك, تقعد تعمل فيه ثاانيات هكيا, وتجيب السكوتش, وكل مرا تلصق, ب- على حسب الثنيات يكوما, تنجم تعمل هكا بابيونا من فوق, تنجم تحط قد قد عبارا عن مستطيل ولا مربع ولا كيفاش ال <hesitation> شكل كادو متاعك.